A raha tena tokony fantarina zany an, aloha- momba ny olona raika zany, alohan'ny hoe hanambady ananjy an, a mila fantarina hoe a <hesitation> f- firy olona efa avy niaraka taminanjy taloha, de mila fantarina hoe i zovy le ray aman-dreniny an de karakory tantaran'ny hoe i razanananjy an satria mety misy conseque- misy <hesitation> fiantraikany am'le <hesitation> am'le ho avin'ny le zareo hiaraka zany zegny zavatra zay.